Pues kabë mayë, jyamayë yë mëjk este sarten jue mëjk yë xi'im mëjk mut'spë, xi'i chiukpë y xi'i nëmëdëyëbë y xë yë tu'uts, xë yë este t'saybë y xë yë majatypë y wi'inkatyë dun tyun, tamët's ko'o yë t'sëdyutë najk madyunanë pues yë sarten yë du kyaxëk dun myaj tunk padëp ko'o nayjt je ti mas krundë adyunanë padyë yë sarten krunbë tyun padyë y yë tu'uts ko'o ka'anë, ko'o najk waj pa'ak ka'anë, ko'o najk t'se'ey ka'anë myaj këwäny manit këxëk dun tyun padyë, manyt kyëxëk dun myaj tunëp.